Ngu sameng savaranas, i nga tuqum de di nga taram ngu tak pat karkarong, irong nare namar avat. Nga taram ngua tu alat, ngu tak pat karkirong i irong nare nava vat. Da nga taram nga taram nga tu alat. Di ngun boda gua yar sa var a lat. Ngut kut sara mat mas irong bralat dava ngua tuqum nirong. Vra ma qoe me da ma yaqon diva ngua tuqum ni yanga mat mas namar avat. Pasama rega vra ngo di nga taram ngua tu alat diva berak ngua es, berak kua qare da gua mota. Agirong qarkirong i ngu tal irong di memar baqa ut. Ngun boda gua yar, iva ngua tu alat, pas sama rega vra ngo, da ngua tat naram dama varam angararon. Agi a lat tade yarom ama varam angararon. Tu alat na agia lat karkanga, ve berak ama varam di aingo di nga taram ngua tu alat ni yarong varama lat, ut tu alat paqanas va nani at mas memar vrut utas. Agirong qarkirong ama mas irong ut tu alat nirong ba u, ur in bedirong barivat. Memar vrut, u tu alat nirong diva memar vrut. Ngo da nga taram ngu, nga tilak va saragi, Qari va ngu na qarak i ama dangdang braqa, ut taram ut tilak pa saragi sama dangdang. Ma men mat nga ma dangdang. Angat yek di qa taram qan bon nga rama muga qarak ve savat e ur ki. Kari va ngaran baraqa va saragi, ngar oran savaraqa, di qoir mani va, va naqot ma qa net. Nak pa va sapranga ba set ba ngari sokot naqa unak ngari nes ka. Ngari nes saqaqan dap ma ngarek, karak angat memak diva qa rut sagaladang. Aiyut ama lavo diva uri veng. Qari diva uri veng brama muga, varanga mung eseng doqorko. Dap aiqa qa ret ba qa rut samuk sagaladang. Ba qa sek karak a, a qepka natk va qa rir mamar. Natk pa qanaqot nani anga sarai yas. Dap ma dangdang, di ngar i ing namer karak, yak e valam, am melam matka. Ki va nga saqa ba ngari nesmat naqa ba samak ba qoir anga qarot dopki as me anga qarot qarot, iva, ki as me anga qarot di opkias, opkias takpuk pat karkanga ama dangdang angat pas diva qarak ama ngarek, i a dangdang. Di opki va, va ma qarapka sa qarak ama qepka. Opki va qala anga sarai yas kalani di opki va qa dam ni yak ama qepka di va qa rakesagos naqa, va qa qut saqaqan unak ka qut, ka qut mani qa unak koreda naqa me valam ba samak savarivat. E, diva nga ri etmat naqa, samak di ri qop paraqa ka ral ama qaul, uri ral ama qaul ba uri qop paraqa me valam. Ki qa rak nanga lavoka ba qa rap anga va nga riqa. Dapa aiga diva qa qop pat karak e valam a ileng da ariyesem. Ariyesem da ailengesem, ka qop paresem, dadang da qa quluk ama riqa man-gurap a ilengesem da ariyesem. Ba anga laviyom navar ut di uri ralka me valam ba savar ut qatnamitki koreda i utas et. Mani qi ama letki unak daraqasak. Saset, di vuri. Uri ral ama mung. Toqote meda qoir anga, nga bobom ivit pa saragi. Ama, ama langatk angat, angaratnat yatnak togori isa qalak titnak. Di qarkit nak at nak unak uri vuk tkildam sanga mung, anga qubu angara mung, ma, ma mung nap saragi. Ba uri, qari va ma ngarek i a dangdang yanga da qa, qa dur vamga, qa ditkmat naqa, ba samak. Dadang da ri suquruk nama, ma qaval itnak sa isa ra ditkmat naqa basa ma, ma qavalap navam na. Okay, na, a, nanet di <noise> tildam ama mung irom ba dadang da ri suquruk nama sariyap. Ti, ti suqurup nap sama, yaranga ma qaseng navarap dap ma lavo rit nges. Me pasi qa monaki, te va libar aiva sa ut ama lavo ivus as. Dama lavo rit pas ama dulas. Ri er nama mung ba samak da ri dam nama mung irong samak ba rildamta ru anga samone ama mung. Ama qubu angara mung unak agirong. Dadang da qari ama dul samone. Dap ti suquruk na qarkap ama, ma rovasap pone vrama dulas angararang. Baaa ba memar nap da ra ru ap tamit. Ta aneng iva nani ap dapa qale ut daveram, morka dam, ut masana, ma langirong doqorko, pe daveram nama dulas. Pa bama gungias, dadang di <noise> ura morka qa, qaruqun na ut isa, sa ut, utat tabas ama dulas. E da urat tabas, saramit ama dulas. Ama vas ta uri ronanga ramo no. Dapa u, dapa navarama dulas mak. Yos ti qalos i, mak. Dap pa uri aneng dam nama qasok ba agirong, ma qalanang. Ma qalanangap si imak. Natk dadang di, ma qalam gap si i mak dadang di ri ral karkap ama rovasap ive sa ra. Ngiun gri sa ra suqurup na ap. Ta savotkiam barap, ve ra ru ap mak. Dadang natk ta ru ap memar saramna, mat paski, opki ami ilengesem, ma ngariyesem da melaki. Ma qusem dama, ma dangdang anga rat mas nokop. Yanga ma qusem, ba agirong ama qos, yarong me. Da qalut, yi di qalut pama saragi. Ama, ma qusem ba agirong di berak ama dangdang i angarat mas rote ama men mat nga ma dangdang. Nga tas di nga tas mos koi toqon ni yanga ma dangdang na maravat. Nga tas, yanga i nga tas maravat ama dangdang di qoi toqon vama saragi. Qopki yanga di ama men mat nga. Nga tas di qoir nga tas to qon ni yanga nare na darek. Ama darek nga ma dangdang. Qopki yanga dama nangis nga. Te ra von nga. Nga tas di ngo tas, di nga tas ama, ma qunung nimuk nada me valam aron. Ma qusem di qo toqon a, qoi ti na qumar vam nga. Ki qale nga roqori sanani na, opki angut kalanaga imuk. Angat kunung ba agirong, ma qos pa agirong me di yanga ma dangdang di anga rat mas yanga. Nga tas ama qunung ba nga tas agirong me. Angat sodoing ba roqorko. Rote yanga di ama, ma raksalap nga sama, amat mas yanga i, ama mas nap saragi. Me valam a saratk. E da dadang <noise> ta ru ama rovas ap, ta ru ama dul ru ama samone, natk ta anengdam ba vasat dadang da ri, ta ru anga, ra anengdam sa, dadang da ri, ta ru ama dul nameraq, amen-gi te vama qarot. Me ba agini ngari sasta qoir memar varini. Soqop di, ama qutsaga di ama mor am ama qavalam. Q ari va ngani rat sabangang unak na bangagi, nak at e qunung dive ama qutsaga di ama mor am ma qavalam. Koir nga na qutsang dive qam na gorong nga saraiyirong qopki. E diva ngani kana i nagak, i qa so nap yaretk amen-gi. I roqote i qoir ngan mu anga qutsaga. Di are nani ama ravek. Yare nani di are navarara nani nap saragi dama ruqul varara. Me va uri wok toqori di mar baqaqa. Iva qa ral nap yey amen-gi. Qa ral nap yey amen-gi ba qas. Koir soqop e valam. Ama saritk nava qarop di roqori. Ma letk ki at saritk nak saqi. Ama napkarop ba agirong. Unak kari vu tet uri montk. Dopki amislotka qri vu tet uri monetk ut na ut nan gana unak soqop ut ama lavo utet uri monetk dopki amilotka di ama qutsga imak. I roqote natk yare, nap yare ama ravek yare roqori, i ra nani. E navam gana. Meda ra mas nimak pama dungdung qarak amilotka. Dopki amiloka di qa roqonas kopki qarkirom mani vat tuququs baa, bas, ba ba sabangang di roqote, koi ngia qutsang savangarut. Ama qutsaga dama mor am ma qavalom. Ngia tilak pa saragi ba roqorko dap ma, ngani rat unak nga, ngan dra ilak pa qarop, ngan drilak daraqasak, qari va ngani rat ba roqorko dama qutsaga dama mor am ma qavalom. Si ama saritk, toqori. Di ngu sameng da ngu sameng savarama ilaqit pa saragi. As koir nga sameng, as mani qri nga suktam i ngua sameng savarama lat para lat, as koir as. Dap tote di ngu sameng di savarama ya it amilaqit va saragi. Di gu seqa di yak toqori, i amilaqi pa saragi di roqori. E di yanga ma saritk. Uri at pa vasat, dama qutsaga samone. Qaliqi amen-gi. Qale goyom i dap si qari va govek ta rilak nani gom qarkom ive sa ama, ama tal sare sa samaravat. Nga sagom unak angu dam. Yanga ma yar i u tem, ut te mar avat di yanga ma yar tkia nga. Aiyut i qalut pa saragi. Di ura yar di yanga. Utas nava qarop ba utas naramit nara qasak. Ma sarutk na dara qasak. Qari si uri at ba vasat di adet ivit i qari va yak i a dangdang yanga, qarak i ama, qopki ak naqa i qa tilak kopki a dangdang yanga eh? Yak i ut naqa, qopsi qa ret ivit kana are, unak kale qoyom unak ut na are uret si u, uri ilak ivit ba nani anga udam di qarkam yam iva sa uri tal i rote qale ut toqori disa, taram i aira di qari va ra ret pa saragi, yare i ra taram da tilak pa saragi tina ara dangdang Mos ngi di qale ra varama sagos. Ma gilirong ba dadang marama, menamuqa. Di uri vinam. Mosngi di qop mani aas, kosi qa vinam, si uri vinam. Mudiom ma qunung yom unak ama davung, si uri vinam. Ki me qoir ura sokot, dopkias kalut toqori ba bopki dadang qari uri sokot na gom unak angudam. Da uri qari vuri at ba vasat, di qa ruqun i yanga diva uri, uri at nga diva urat mas. Dap pa roqote di naqas pa uret ivit, uri qari va uran sa goam di qari va qarkanga i uri tal samene. E di qale goyomi dap aiyut ut are di uret. Va qari va urilak ivit, uru votkmat, qa tet sa ut toqorko, mani a, ma rale angat pas. Utet si yanga a dangdang ba, ba qopki dadang qari uri sokot na gom. Uru am i, meda miska a vam da uri qutsang savarom angarut. Si uret, qari ve nani aqa i ves nani aut ives kom. Ut, ut ama lavo dopki va uri, ki va qa sanabat sa ut. Siqias kom? Eh di saqias u, qari va saqias ivit. Siqias ama, milaqit ivit va saragi yaravit e, i ama saragi di yaravit ime Nabegana ba yivit pa savone me Guruqi roqote me. Aum sukpat ba nosi ranavuk, tote yi dama valam yi. I qari ba bami laqut yi ba basi uri sokot na gom ba mudam, memar. A si uri vinam sam da samene qari va sabangang si qari va si ri dur vabam ba ri rak, ri rakmat sam doqori saqi ri squruk nam. Rote yivit ti qoir ang girong qarkirong va ri suquruk dap soqop ma mung. Meda qari va ri vas ama dulas da ri, ri datk mat ni yak e vlam ba ri suquruk nama, ma rovasap. Ti suquruk nap ba ri suqurup nap ba, ba ap me ba, ba vasat, da qari as ta tat tabas. Da ra anengdam mak saqa mequvit mak. Ara da ri wok na me seqa a monaki. I ama, ama monaki qaretk i, ime seqa monaki. Ut da ut taram nokop pa ri nges ba dur mena tetk dime seqa a monaki. Etk yaretk i ama, ma lulki amen-gi nak saqi. Ve ri nges di etk, etk. Meda re maravat ta utaram uri rat ama valam de maravat di uri wok toqori dap ivit <hesitation> ivit pa saraqi. Ba i, opki ama takmarini yarini diva, urit nges naksaqi me seqa a monaki naksaqi. Rates toqori me seqa monaki roqote, nokop pa uri at soqop di qoir ngi na raram i am, amen gi etki. Kop pa ri ron nama mung ba savavone ba nop ama qalanga soqop di qoi ngia taram i ama, amat mas anga mak. Men-gi etk toqori. Si va qarop, me sava qarop di nak saqi roqote, ma monetk. Ma monetk pa qarop di aiyut nare, yaranga ut lange yaranga roqote, di aiyut ti dingbam na ut iva uri takmes. Ma takmes pa qarop di aiyut. Are di qoir dingbam nara, aiyut i ut lange yaranga, yaranga, yaranga i ut taman nanga, yaranga i nga taman nanga di roqote, aiyut t dingbam na ut ti ama takmes pa qarop. Dama sagan da ut nan gana, koir anga saganit, ngi takmes na ngia ritk. Ba ngi sokot di memar iva ngi sokot na ngi ritk nokop. Ma sari yirong di ngia ritk kari va qoir anga saganit da ngi ritk. Ut taram utas ama sariyireng nava qarep. Osngai di qoir anga saganit nokop ngia ratk nokop. Ngi takmes pa qarop pa ba ngia, ngia rak pat uran ngia vatk puvasini nokop Ba, ba ngi takmes pa qarop pa ba bopki ngia rak paraqi am. a lulki yey e napkarap. A dopki ngi sokot naqi. Ngi sarak pamgi unak ngi rak ngia ratk pa at sadam di roqori. Ai di yanga ma, ma saratk nava qarop. Soqop di ama moram ngi raon ba roqorko ba ngia, ngit nas gi saritk soqop di samara, agini. Ba ngia ai ngia tu varana samat koni qarkini ngi tal ini qopki va ngit nas marini, soqop da imak dama qutsaga. Yarong me dama qutsaga yarong da uri tal irong dama ravek karare i, i ra tuqum, i va qarop ba ra tuqum dara qasak di ri la ma qutsaga da ri qutarir. Di roqori <noise> Ngi, <hesitation> rote yarong di qopki ra ra naqot parirong. Nak ngi valang doqori di nak qa di mar kalamge naksi va qas nani naksaqi. Te ngia valang saritk toqori. Nasi qa di va qas. Pa ngi la i gamgam, nava ma qari va gi nga gi nga urat ini roqorko i ngi tal ini, i ngit nas marini. Di naksi qa di nak mar kalamga roqori nak memari iva ngi nas samarini nop ngia naqot nokop ini, ini roqonas kop. Kop qoir anga saritk mamor. Te agini? Rat para nge, nama qutsaga. Dao mamar navat yanga. Yanga di ngu sameng savara nga di, qarkanga i sap saragi ba sava qarop. Dap savama, qarkanga ive savara lat, di roqote, yanga i savara lat ti roqote, ama lat qarkanga iv ut tualat nanga. Vara lat, di anga di, yanga di qarkanga iva ut tuqum varama qoe me, dama qunung me dama yaqon me. Qarkanga ivu tuqum nanga, ba ure. Qari va ainge, ngia mat lagut dive ngi nari i aldap mamor sama lat va berak ngia es. Di aingo, ngo di ak nango. Madu as, as kale ngo i qoir nga mat lagut dap soqop ngo as ama saska nango, di qoir nga nari yarini amedavini sama lat. Nga tualat, di nop nga tualat ba, ba sasi di nop mosingi di ngua ret ba nokop milak ngo i maravat. Nga ret sagal ka rowek. ba nokop kale ngo ngui nanal kal ka rowek, nokop. Baaa bama bangagi unak mosngi dinop uri nana ba berak ngia naqot i ama morka me qunung dinak meda lupetk parango ba saparango. meda savaralat ba nga savotk tam nokop. Nga mualat nama, ma gilini nga mu alat nama gilini. Ote qari as ama saska nange unak ama saska nango. Nokop ngia mu alat ti, ngia tet peram gi sanagaqa Ba ngia tualat, ba ngia tualat nokop memar da memar toqori. Siqias koir memar i ngi na valang e qunung di qoir ve ngia tu alat va baqanas. Pe ngia nanetk i me e mem ak, e nan e man etk dape mem ak. Si va andrat naram. Nokop ainge di nokop ngia mu alat nama gilini si ngia met. Pe mem nan di aiyom, va ani valang e qunung, ba sabangang bama bangagi. Di ngu sameng savara ma, ma yar karkanga i as kari as soqop nge, as soqop nge as koir tki nga gaung i qalaqa va gi sadam. Ai aqutk toqori qaretk ive, ve ya tat naram nge, apvit baa ba. Ngia sarmadam i etk kaliqi va gi sadam. Unak ngia ral etk nani, un-gri gia, gia nga roqi, e dive ngi, ve ngi nari as koir as. Ba, ba sivuk baa, qale en ama manania ma qoe. Mamar i anga, nga udiom anga quia yom. Va qale en ba ba qi varanas, qari ap sari vodam nen ba qale en ba un-gri qi varanas. Okay dadang di, ba roqote ba, ba qi varanas di gi, ai qari va qi varanas toqori, disa ngia manaqi nani. Sa qoi tki na met naram nge, sa soqop nge. Sa ngia nari aldap. Ngia nari ameldavini nani soqop di as koir <noise> soqop di as koir ngi na nari ameldavini mamor. Baap <noise> Ba, ba ispraqi, diva ya ret sava nga ausik ko ba ispraqi, va yani nga ran ai ananga qorkoqini roqorko ba ini nga ran. Di nanet di aiqi di qoi tki na met naram nge. Sias tka tat naram nge soqop di as koir memar as. As kaliqi roqori as ote ama lat yanga i ya wok nanga. Di nak va ngia ranaqi nani di nga nari sa meldavini. Sama lat i ngia tualat. Dia as gia sagini gi qokoqini, quew ba, ba, si ma mor ini, si ani nga tan qosaqi qi varanas, si ani nga tan. Sa udrom, sa vasat toqori sa ngia nari qarkanga ama, ma yar karkanga i, ama, qarkanga ive ngi nari aldap memar sama lat di yai sa. Isa ngia tualat memor di vesa berak ngia es, vara lat. Di qarkanga yanga iva nga nari di qari ngia rat lagut tiva nga nari roqori. Ama yar karkanga i, i aldap. Iva ngia tualat mamor iva nani at mas. Naksaqi va berak ut sariyigal. Qarkanga mat mas karkanga ive ut tuqum besagos. Parama qoe dama qunung me, di yaranga iva ut tualat nanga, va nga nari aldap ba ngi, nga tualat ba rorko da berak ngiaes. Me ba qoir ngi nat mualat. Dopki yi diva manavo nangan opki. Ve, va ngiaes di qoir, diva soqop titnak va nani at mas. Di rote, navarange me mem, ngi tak parivat, tak parivat ba ngi, ngit yirmes parivat diva ngiaes tiva mamagan sara. Mamar kalam da i ra tas amat mas navara lat. Ba naksaqi yarong amat mas irong i ngit kut sarirong, aingo di ngua taman di rote, ngo di nga naryanga ma yar. Madu qoi nga nari nga, rote di nga nari nga. Yanga ma yar tka nga, yanga opki, ngia nari i aldap di sama lat berak ngiaes, ba mamagan sangan. Aingo di nga tualat ba nga tualat ba, ba, madu nga tu alat di nop nga tualat pavit si meda saprango i rote ama saska nango dap kari va ngia rat lagut di ngia tualat ba ngia tualat baaa ba mol vra nge. Si qale nge ba basi ngia, nga si nanet si ngia ran naqi na gia lat. Ba, ba ma bangangas bangagi savarange di ngia tar vavat. Di rote yanga ma, ma lat yanga di qopki va baqangan ngina ngiaes. Nak baqango nguna nguaes opki. Ngi la ngo qalani ngo nari aldap opki ngua tualat nama lat. Are ra taman barango i naksa qoi tat naqot mango, ba ngo vavat di roqote. Qopki qalengo vavat, di qoir kale ngo mavangam vavat. Nga tualat nama lat karkanga iva memar vra ngo ngu na ngua es. Va mamagan sa ut mugas. Nga tualat paralat pa nani amat mas. Dadang ba, ba mat mas iorng dama mor irong, di nak nanet, dive ngi la, inaka save ri va ngia tuqum nanet. Ba qari vasi, ai rin bodam na galam nge eh? Si yak ama ligarka nak saqi. E diva ngia naqot, me ngi tak parivat dive ngi la. Yanga ama, ma modamna. <hesitation> qarkanga i va uri tak parivat pa va u tuqum de varivat di ni yanga mat mas yanga. Qale nge mevangam di qoir memar i ngi na, qoir memar i ngi na tuqum ma lulvat. Memar i vama nigi yi valang nge. Toqote agini? Qopki qalenge mevangam. Opki ama qunung me mosngi di ak e qunung di mol vra nge, mol sa galam nge. Ak e qunung, memar i qale nge ngiat names ma qunung me di ut tualat, urin bodam bat yanga ma qunung me qopki. Ngia tualat, dive ngi la, diva mamar sange. Koir memar iva ngi na talak nani agini saqias. Koir memar, qari ve ngi tak pariva di qoi memar, qoir memar i ngi na talak nani goni. Tote agini, qopki ak nange. Ki ak nange sama lat. Me bopki qarak nange opki ngia mat lugut unak kop karak nange amilka nge mevangam dopki ngi la i opki memar ive ngia, ve ngia ran ime soqit nange nokop. Ngia mono, nokop ngia la agini vara lat, ngia ral ini. Ngi tak parivat dive ngi la nas i ve ngia ran doqorko? Nokop pa ote va ngia ran bat e nong vavat yanga mat mas yanga. Noksaqi ngi tal e, ngi sangar e nong di navat yanga mat mas yanga i ngit kut saram nga. Mat mas navara lat, mosngi diva ngia ran i ak nange ma raka. Ba nokop ngia ripki retk put di qari va navara ma lat. Qar va ngi nga tet sirong baso are, are gia rowek ti rin bodam. nagalam nge <hesitation> Dap ama lat di yanga, kri ama lat samara vat. Va ngiat tuqum para ma qoe me di yanga ma lat. Ngit kut sara mat mas irong i memar baqanas, savaranas iva ngia tas ba ngia, ngia tuqum nanga mat mas. Yanga, damat mas irong navara lat, ngia taram nirong me amat mas irong ama, ai yanga roqori ama qalun, ma sespat manina qarkanga ma dur ta ngararon, di yanga. Ngani yanga ma, ma lar ba agirong yarong doqori yarong me ama valol irong. Di qarkanga yarong, ngi qut sarirong, ve mugas, dive ngia naqot ive irong ngari ir, nokop pa nasaranga, i ngi la, kop ngi la ma ligarka nokop. Iva qa sap, i rin boda brange nak saqi. Nasi ngia tas nanet ba ngia tuqum nanet. Si me rin bodam brange roqori di naksi ngi, nasi yak ama ligarka di naksi me nania nge nagirong, qarkarong i irong ngari, ngari sam memer namat mas, di nasi me rin boda brange di nasi ngi, ngin bodam doqote. Nani qarkarong i irong ngari sam memar namat mas irong navara lat. <hesitation> ba ngia, ut tuqum di ut tuqum ni yanga mat mas navara lat. Me ba qale nge mevangam, qale nge mevangam, dopki qoir memar i ngi na, opki memar i ngia ran i mos. Opki gia yar di ngi nari mos. Ngia tualat ive ngia tas, di qarkanga yanga mat mas ive nge tuqum e nge. Yanga, qarkanga iva ut tuqum barama qoe me. Qopki, i mudu ut mem ga mu ut te di qoir mani ve qalut mavangam. Ki va qalut te mani retk amivatki da ut nari aldap ba u tualat, da ut tualat va berak anas, ngi na ngia es. Ba qari va berak gia qare nak saqi. Qari va ra tan galam nge va gia vat. Unak gia nga dur vra arang i qri va qa ran brange. Va gia vat ba va ngi monak paqaqa nagirong? Yanga mat mas yanga navara lat di yanga. Qarkanga yanga, soqop di roqote, ngi monak ini memar bopki va qas. Mosngi di ngu tuuqn i qarkanga i ngi tal e nong navar anga, ba nokop irong ngari sam memar na yanga mat mas navaralat. <hesitation> ba ama mar irong amat mas irong yarong. Me yanga i opki, yanga i me, e qulum at mas irong di yarong di kop me da mos da utas irong. Qopki qoir ama qunung me di utas irong. Me qulum atmas irong dopki me da mas. Qari ba, ba sa meda aldap pa ut-kan basa, tote ror kalani i ama qalun-gai meda uri, uri valangnas nama qalun-ga, vrama sagas unak ami damalam ba, ba sivuk, nasi meda eh, yey ama lupki ya reret. E di roqori. Di yetk ti nokop pi, meda qoir ama qunung me, meda mos. Qopki med var ak e qunung, dap karkanga ura lat memar ivu tuqum de mani retk amivatki, di urat mas yanga di yanga, qarkanga yanga iva ut tualat. Qale qaliut mavangam. Aingo ngua taman di ak nango. Nga taram, qopki ngu, ngun boda ga yar, qopki. Qopki nga tualat, nga tualat, memar ba banasi, nga, nga tualat i naksi nga ret nani naksi nga tualat i. Naksi ngut kut saram i, naksi ba, ba si nanet ngu, ngut kut saram naksi ngo, nasi ngu rut nani ba sasi naksaqi nga tualat i. Koir nani va ngu nat mualat yi vesagos. Da nga nari yanga ma yar kari va ngia rat lagut di roqori. Me ba qale nge mevangam soqop ngia tu alat yi, e mamar, qop memar i ngia tualat yi. Soqop di nasi memar iva roqorko si memar iva soqop ngan ruqum nani ba nokop koir nokop. Si meda ngia suqut i ngia mualat i, yanga ma yar kari ve, kari va ma saska nange da qoir koni nokop. Dap kari vesa ngia rat lagut diva ngi nari yani ameldavini. Samalat, va ngia tualat, kop ngia tualat va berak ngia es. Ba ngia tualat, ngia tualat bopk va ngan dras nani, qop ngan dras nani. Ngan dras ama qalun-ga, nasi ngan dras ama yak i ri sespat manina, ma dur ta aron. Ma ngarendam sa aritk itnak. Siqi, nasi ngan dras ama, ai yak i ri tarvam saqa ma garaska, <hesitation> nasi ama, ma lagat nasi agirong, ma valol, ma salang ba agirong yarong agi valol irong. Qarkirong yarong. <hesitation> di ngu, ngu sameng di savat karkanga anga ma lat maravat i meda nga tualat nanga di yanga. Ba bopki qoir ngu nat mualat da nga ran, ngua ran i ama ralaka nango Ba ngu nan mevangam nani at mas ba ngua mono ba ngu so nani at mas opki navaranas i qoir nga tualat. Qopki aingo qalani di ngia naqot i ngun boda gu qarot. Nasi ngi la ngo i nga rualat i berak ngua es, si qale gat mas i. Nak siqi na siqi, nasi ngu rut nani ba si ngua tualat imuk nak saqi. <hesitation> Nasi ngua tualat kala lul nasi ramono va saraqi. <hesitation> unak si ngu, ngua ran garitk iqumgi ba si, idi yar mit, nak saqi. Ba nga tualat i nani at mas ba nga, ngut kut sar agirong, ma qalun, ama yanga i ama, ti sespat mani na, ma dur tangara ron naksaqi. Naksaqi ngu, ngut kut sara ma valol, nasi yanga i rin bung mani nga, nasi yak ama varas pa ritk naksaqi yak ama muga yak i nak kalani di yak. Yanga roqori diva ngi nari yanga, yani ameldavini disa, ive memar sange mugas. Ngi na ngla es. Ba ngan druqum di ngan druqum ngan dras nani. Nasi ngan dras nam a ba nak saqi nganit pasat nangan atmas irong nani, nak si iretk tam ngan savara om naksi. Sa ngia, sa ngia qut saram eh? Toqori va soqop ngia tualat yi. Meda ngia, si ngia mualat i, si ngia mualat i. Dive ngia naqot i si ngia tas nani, nasi ngia tas nani. Soqop di ngi qut saram di mosmos imuk pa gia lat. Ki mos, kopki amat mas irong di mos. Ma narak ba agirong. Ma valol irong ame erang ba agirong. Di ngi, ngit kut sat yarong. Nasi ve nges ti ratas yarong doqori naksaqi. Ma marvirong, ama larki ba gini. Ma topeki unak agini. Unak agini ani ngi, ngit kut sarini va berak ama lavoka ve ba, ba qa rir di meda nania qa ive qatas ini. Ba roqor amelaqas ba agirong di yarong doqori. Be va, va marmar sange ngi na, ngi na es da gia roqi. Dop me, qalenge roqori qop dopki qale ngan doqori qopki. Ki ngia es di rit nak parange va ra tas ara agirong? Si rit nak parange va nani goni roqori anga mar vini. Natk toqorko opki roqote navarange me mem. Nak navaranga me mem i qoir ngu tak parivat. Ngi tak parivat di va ngi la ngia es iva mamagan sa ra. Koi ti nak, nak parange, qoir kop ti nak parange dinak sa nge di nak sa libar ba nak sa, toqote ngia sam memar savat tki, ngia emga. Te againi? Koir memar i ngi na nan imono opki qoir memar. Qopki ngi ta namuk ba na, qari va ngia emga qat nak pa nani agini? Di ngin bodam, unak nani aqa na agini nava ra lat, da ngi ral ini di ngi von ga. Tote agini, ngitak parivat. <hesitation> ba qopki ngo da ngu sameng dote di rote aingodi gua yar yanga. Gua yar yanga, ba qoi ta naqot ma ngo naveram ama, amis irong, ba qo, qoi ta naqot ma ngo gal ka rowek. Opki rote meda veram ngo ni yanga ote nga tu gu sanang sa ga es. Opki nani ango i va mamagan sa ra qopki. Ngi la rote meda mos ti ri sananbat sana i aingo di nga qo? Ba are di ra taman ba ra ngo, i soqop kale ngo. Soqop di qoi ta taram i ngo di nga tualat toqorko. Aingo di qoi nga taram aira di ra tualat toqorko. Qopki ngo di nga tualat di ngu qarotpat berak nga es, qopki va ra tuqum. Ba ra tas, di ra tas nap ga rega. I me mem diva ngia tualat, e nan diva ngia tualat. Un me undrualat. Yaretk e nan di qaretk ive ya tat naram. Nga tualat ba roqorko dap e nan di naksa ma nangasaqi va vuk. Va qaretk i ri monak pamgi di nak sa yi monak toqori. Nak sa me mem di qa tu alat toqori di qa taram. Nak sa qa tu alat toqori di qa tu alat. dap e nan di yi monak nak sa. I yi, ngan raqot? Nak sa yi monak toqori dive nani me mem nak sa molmol vra qa roqori, naksa va qa tas. Nak sa va qa ror ba vasat da qa ruqun da qas. Kop me qale nge mevangam mare vat nokop. Koir memar mes va goni nga ra man galam nge rote va nga anga roqorko va nga qalun ini nga ran galam nge. Unak koir memar opki ngi tak parivat dive nani yarong. Ama dini, ama qalun-ga, yak ama dur ta aron. Bopki agirong me irong navar alat. Di qarkirong yarong, qopki va qalani, vat yaranga, yaranga ma qoe yaranga dopki ve qale qalut mevangam qopki va u tualat. Ut tu alat, dive memar vrut da memar sa ut. Da qoi ngi nat mualat, ainge me mem dopki, opki ve ngia es di ba ba ma mota dive ra tet mevangam sanas pa are mono va nani at mas. Nagal are. ba nak saqi nganin bodam nak saqi ve ngi, nganin bodam na agini rote qopki me, mem, qopki. <hesitation> Dap pa soqop ngani nan nani at mas. Aingo di nga taman di savaranas te opki ngua nari ameldavini. Ngua nari i aldap di sama lat. Karka nga ive memar var ut sariyigal, ut tas ba ut tuqum para ma qoe me, dama qunung dama yaqon. Ngia ru gi sanang i ut tuqum di ut tuqum na agirong amat mas irong. Qopki qarkarong i urit kut sarirong bara lat. Me bopki qoir, qoir ngi nat mu alat, da opki qoir memar opki. Ki va ngi nari ki va ing ditk ti gia ron, ki ngia nari ve ngi ngiap. Ki ve ngias koni qopki. Va ngias ti ngi nari va ngi ruqum. Qopki ve ngia tualat tive ngia tas, ive ngia, nga tuqun. Ki memar iva qoi ngi nat mualat ti opki ba ba ma dung sat ngiut. Qopki ngi la ive rat naqot ama vaser mani nge. Opki roqote e? Qopki nge. Ngi gueng nanas. Qopki ngia tu alat diva baqanas ba ngia tas. Ba. qopki ngia tet savara lat. Kari ve gia rowek ta ran bara nge, ai naksaqi i nga ngua taman rote qari va ainge ama saska nange nak saqi qari va naksi gia rowek taran barange. Nasi ra ran bara nge rori, di opki savara nge naksaqi ainge di opki ak nange sama lat opki. Ra ran bara nge naksa ngia met savara lat. Ba naksa ngia nges ta agirong. Nga qalunam unak agini ani. Naksa savuk ba mam tokop ta naqot ma nge roqori, ama tang bat ba roqorko. Ai samat yey ama monak matki. Ba basa ma, ma nangasaqi nasa ma valol irom nga mon. Ah, nakasa ri ququn i nak sa qarak ka monak toqori, Roqote e, qopki nge di nge mos opki. Langatk i ama saska nange da opki ainge di ngi sangar, ngik sangar amivatki. Da opki are are, opki ak kai di opki qa tilak nokop. Ka tilak, naqas pa ba sivuk i va qa rat lugut, di ngi la qa rak, qa rak pa mivatki naqas, ba qa, qa yar. Naqas pa ma, ngi la qa iva a ratk ti nas pa nga ron bamivatki. Va qat kut saram naqas. <hesitation> Di roqori. Qopki aingo di ga yar, di ngo di nga sameng savaranas i opki ga yar di qopki va nga tualat. Ki nani ango iva nga tualat iva berak nga es i opki va mamagan sara ba ratas. Ba nasi uri sangar e nong nani navat yarong ama ai nani navat yarong ama, yarong amat mas irong yarong. Ut kut sarirong. Naksi nasi uri tal e nong nani naksaqi. Nasi ut tuqum nani. Nasi ut tas nani. Yi, me ngia naqot? Me qalenge mar avat dopki qoir memar ngi na sangar e nong opki ngi, opki ngi tak parivat dopki ve ve ngia naqot ve ngia tuqum ba ngia tas. Dap ngia sangar e nong, di ngia, ngia sangar e nong navat yanga mat mas yanga. Amat mas navar alat, qopki. <noise> Ba mamagan sange ngi na ngia es. Qopki qoir memar ive.